Nakke punna elek i ku nganre iyapa ku nganre tette tuju pi ka tette annang pi ku mbaung, <hesitation> punna tette tuju minjo ku ambaung, <hesitation> ku nganre, <hesitation> biasa intu mae <hesitation> roti ji langsung ku kanre injo pun roti-roti tawar injo di indomaret, injo ri indomaret injo sikura injo pole ku halliang i deh, <hesitation> si sampulong rua sakbu, <hesitation> minahang tokmi injo susuna, injo susunna injo ku haju i selai nakua isse taua, <hesitation> punna maingmi injo ku anu tette tuju iyaminjo ku kanre, tapi punna naik i isse allo tette karua, <hesitation> biasa intu mae <hesitation> dumpi-dumpi ji ku kanre <hesitation> biasa intu <hesitation> anu he martak, <hesitation> biasa injo <hesitation> roko'-roko', kue dona', <hesitation> biasa ku halli tokji, <hesitation> appa na lima sakbu, <hesitation> ku pasi inung mi ino rurung <hesitation> anu, <hesitation> teng, tapipunna bapakku iya biasa n apasi inungi rung kopi, <hesitation> punna lohoro mi i ku nganre biasa tette sampulong sekre, tette sampulong rua, <hesitation> nampai ma injo nganre kanre iya <hesitation> punna maing ma injo angnganre <hesitation> tala sumbarang kanre pole ku kanre, kanre pute tokji, biasa riek tau nakua kanre didi na ku pa-na ku kanre, <hesitation> tapi <hesitation> injo kanrea ku pallu i, <hesitation> riek tokpa injo juku' na, juku'na injo haruspi di sanggara, <hesitation> punna utang iya <hesitation> sumabrangang ji i, biasa utang keloro ji ku kanre nakke. Punna punna bangngi i <hesitation> pada tokji biasa kanre tokji i, biasa kanre tokji i tapi punna maingi mangngaribi <hesitation> biasa <hesitation> kanre tokji ku kanre, <hesitation> biasa injo punna malasa ma injo appalu juku', appallu utang <hesitation> mie mi lampa ku halli <hesitation> injo mi a injo ta lima sakbu sekre iyanjo ku kanre punna bangngi i tapi punna tette salapang i tette sampulo i <hesitation> na ku nganre ouh bela biasa intu ku sakaring dumpi-dumpi ji <hesitation> maing injo nginung ma susu, <hesitation> punna anre injo mae <hesitation> ku kanre dumpi-dumpi dona'a.